Ilain̈y zen̈y ambilansy e koa fa hitatitry ndreky hitondra olo marary tampoko amy lala-be na maty matin'ny tamy rano. <hesitation> Nindesin-drano àby àby io na mety nisy <hesitation> olo aksidan voakon̈o tamy lalan̈a. Karà in̈y zen̈y antony ilàvan̈a izy.